Fiveziven-drô sovisory àby io àby àby io anatiny mahiziky ataon-drô ao zen̈y. <hesitation> Irô zen̈y misy karà eko baka ao aviô dinihan-drô tsara aIa, tan̈y misy eko zahavan-drô aIa tan̈y e. Misy raha io aviô aminjay mihodikodin̈y ao aminjay zen̈y irô mizaha hoe aIa, tany tokony andianany fa rô zen̈y ze tsy very feky aminany zen̈y.